N-ko ben asama kiiti kiiti kanong kanong Banet mben a ke okabe mu eyi osowo ke o-be ne mbe o-fu, ba be jio o be kurun Be byi-kan byi-kam bachi eten mbe ba-fivon be me n-kan n-firi bajam aje befee esin onyinita ne afed nyi ba-fwon meme mbyi byi-ku byi-chi kantik me m-mu n-daa ndar, ke nkese mu ba-fwon nu A wasing amu a-chi kyibi eduu, okinkan o-ri o o-nyan o, o-dip o dyikwa. A a-oe a-kan nchaa. O-chi o ekam o-min o-fu, ebong nkyi a-chi dyizong edaa anyi a a-chi kyi bi eduu nyi eda-tyem <knocking knocking knocking> nchan ne oshe omumu gbeat ba-fa, kyibi eduu ankyi kyi da-tyem kantik ka ejii nyi me mu n-ri i neen, banchi bwen ne bare bwon mbe ba-chi o-buu bunywa ne wo, bone o-buu bunwa ne wa. Aku wesing O-kyi ke kyichi a o-ri okinkan o-fim aku mu o-ba, wasing o-buu nensang kpakpa a okinkan mu o-pem kyiran washing o-yip bubwo kyibong a nkyi bafi ba ryeng wasing oranba-kii ng esang achi aka kpu kpu woning dobyi arut Nang ke neen, me oshe bakinkaa nke ba da ma ku-fe dyishi, washing oja oafa ryem bu-yuage chwon byi-tong bu neen a. eji nyin wa eringe nyi nyi-bakwaa byiraa mbyi osowo, ejii. nyin e. ka ebewan ke na efr to we eringe e-mu kpa kpa. ke nkere mu eten mu ba-fwon be, byi-bakan a okenkan o-raa, kyi-man ke eja emen, kant k a bubwo ke kyifonge, bamun a ke nkra mu aku, wasing ooju buchu ke kyikit o-ket ng ashi burang A ba-tyem burang ba-fe ke-dyicang wasing o-ryi i kantik meen. wasing o-fu, okenkan odachi ais o-set nyi nke odapem byimumu o-fe dyishi ke mbyi ejii edyange ofe ofi to wasing byifi to byi-nyit okinkane byifi to byi-nyitonga chwo kyi-be ke ashe, ba-fu bata baa-set kyi-man ene nke kantik a batu ba-set. bwesing ba-kam batu abwo ba-fe ke kypfonge aku kpakpa a nchon o-fu kyu, a o-bwom o-i o-fu nkyi nkyi ba, kyi dat yean kyu me a-kyu kantik a a-fu okyun me, o-f w o onut buce